अगर मुं मान लू की मई ये पुरा एशिया पैदल पार करनी। तो इनकी तैयारी मे मुं सबसे फेलि एक नकशा लेनगु। अर वु नक्शा पे असि असि जागा ने <hesitation> चुनाव करूँगु। जो महारे पैदल चाल बा के दौ रन रुकबा मे काम आवे। अर मुं एक बेग लेगु। जिमे रोजीना काम मे आबा की चिजा धर लुंगु। जस्या की मंजन हैं, ब्रश है, कपड़ा है बोटल है, केतली है। अगर मे असि जाग नि बी मले तो मु बना र के खा सकूँ। अर कई कई असि व्यवस्था कर सकूँ। जिसे महारी यात्रा के दौरान आसानी हो जावे।